Lampichka elektr toki orqali ichidagi simni qizdiradi va o'sha <hesitation> qizigan sim yorug'lik tarqatadi. Ba'zi lampichkalarda esa yarim o'tkazgichlar yoki gazlar <hesitation> bo'ladi va o'shalar orqali yorug'lik tarqaladi.